Yë a'ax dun nyënëmbë amaxa'an am refrigerador jue yë tyumpë ko'o du ti'i du kyamatyë tamët's ko'o kay kyunax ji'ibë kukëyeb, ko'o najk ti'i myaj tëchkëwayn ji'ibë kukëyeb, ko'o najk ti'i du este kuendadanyë ji'ib badakëp padye- padye yë refri nak du myëdaty pues este porque jadun kyëxëk dun je tëm je t'sam, je kay, je ukyë jyak jekyë para que jadun du jadaok mjak ajo'okxëp mjak akayëp.